Masi punoj si frillanser, unë nuk marr as nuk dërgoj shumë imejlla gjatë javës, veç kur ka naj punë për mu. Po si numër t'përafërt muj me thonë që deri në nizet imejlla gjatë javës i çoj.